عشان تس- تسلج بيضه أول شي حط البيضه في جدر أضف عليها مويا كفاية عشان تغمرها وبعدين حطها على النار خليها تغلى لما تبدأ تغلى خليها تغلى من سبع لعشر دجايج حسب ما تحبها نا- ناضجة بعد ما تخلص حطها في مويا باردة عشان تبرد وبعدها تجدر تجشرها